Bi kɛmalɛ kɔmezi fʋekɛ kɔbʋɛ la mɛ yekele mʋanu? Anɔlʋ poo katʋba mɛ yewlesi yɛko ayɛkʋ bʋala mɛ yaya blaa bikɛ mabeli wlɛ eliuλɛ λʋla mɛ ketemʋ nʋ yanɛsɛ wani bʋakʋ akele nʋ ɛyʋɛli ɔbʋɛ laba kɛo ɔfʋa laba ksɔ dza gbagba kʋ ketenw mɛ yalɛ kɔme zifʋe kɛ ɛkalɛ kʋna kɛne zifʋe kɛla mɛ kɛnetemʋ nʋ ɛsɛ nani bʋakʋ ekele nʋ ɛyʋɛli kekeke kekele bʋɛ bʋɛ kola yanɛlɛ ɔmeziƒʋe kɛ ɔnakɔne zifʋe kɛ kola mɛkɛmʋ nʋ ɛsɛde dʋ kɛdo letemi loo ɛsɛɖiɖʋ kʋ edole kele bii kʋ ɛlɛ kome zifʋe kɛ kalɛ kola mɛyɛnye nɛtʋse yenye nɛtu lʋlua bikʋ kɛma kenekel ɛlʋmɔ yebʋvʋ mʋani yekele mʋani kʋ yanɛurɛ kɔmati lɛ ɛwibʋɛ kɛ biko ɔvɛ mati bawɔ kɛmati balɛ.